Karazagna voankazo hohaniko agnatin'ny herinandro a eo amin'ny misy, misy telo eo ngambany dia manga a, dia fraise a, dia akondro. Dia ny karazagna légumes hohaniko ndraika koa agnatin'ny herinandro a dia pomme de terre a, dia karaoty a, dia soflera. Karazagny telo koa izy io.